Ewa, ah raha zany culture nay boaka a Majunga aty mintsy, hitanao zio koafa mandeh a la plage reny leroa <hesitation> asinay tolàna ai, tolàna io zany asinay motro raha io de hasalinay ambony ary zany ohatra par exemple filao ein, io zany de efa de efa tapatapahinay raha io de atono de didididinay zany sisiny raha io bakeo mora azony sira bakeo mora azony motro koa.